असा तो दुनिया मे घणा तरीका का फूल रेवे। फण जो मैं याद है। <noise> वे कुछ असा का है। जस्या की गुलाब, सूरजमुखी <noise> सनफलावर, टुलीप चमेली, गुलबहार, गुलमहनदि, कमल, हरसिंगार, सोनचम्पा, सीताअशोक, सावणी <noise> सफेदमुसलि सफेद धतूरा को फूल सन्नी को फूल, सत्यानाशी फूल,। लिलि को फूल लालमुर्गा फूल, <noise> रोहिढा को फूल, रुग्मिनी को फूल, रात की रानी को फूल।